Ia, momba momba sakafo ndrô Aindy ndreky zen̈y, <hesitation> irô zen̈y ten̈a tia mampiasa resaka Episy edy e! Ia, karà atôny rikimay tamotamo, nasala, ia, zen̈y ten̈a ny mampiavaka irô resaka sakafo.